'On ybeh-a 'gbalor, deh :eh :korn-a dhih 'de 'on ybeh-a 'fbalor-a pa-dih-eh eh-: 'dhu, :mor :pa-dih: 'gbalor on 'wluh 'nynuu: :dhulu', :mor :an-a' 'yu taa :zuku'-'-a mu :mor 'wli-eh se :ne :an plo 'gbalor: :an po 'yu :zuku'-', :an 'jeh :mor on 'da dele-eh: 'yle :an 'dba 'gbalor: :a 'da dele-eh:, :mor :an 'bhorn dhih 'jeh-a no-a dih :an plo 'gbalor :an no dhih 'jeh, eh-: :korn dhih 'on :ybeh 'gbarlor-', 'on :ybeh-' 'gbalor: because or zelie' nyor eh-: :korn dhih 'on :ybeh :gbalor:-',